Díwëlin ifasoŋ iyímee cumaţ unk ifasoŋ. Díwëlin ifasoŋ díwëlin mëcam ací, díwëlin mëncam aci, baloŋ ajá bundoonan díwëlin mëcam. Mëncam ajá bundoonan díwëlin mëndee dul këmee waw ací díwëlin mëcam. Baloŋ kandoona uliyëk díwëlin uliyëk ací. Mëmpën dël díwëlin unkoloŋ tí inko koomboof wí kalik kël balon ja bundoona yël díwëlin. Má díwëlin ndapee pëwitëlizira ţí de mom mëcam ná uliyëk, yulyi peyun pëmee buwutilizira mak dí díwëlin uliyëk ná mëncam dí bapedun pëwutilizir waw.